Väega rassõ küsümüs. Ma armasta jo mõlõmbit nii pall'o, umma sõpru ja umma pereht, nii et ku ma perega egä päiv saa jo samah majah ollaq, sis tahtnuq vaihõpääl sõproga kah ollaq.